في أغلب الأحيان أصل مبكراً لأن ذلك يشعرني بأني أحترم الشخص الذي أذهب لرؤيته و <hesitation> لا أستطيع أن أتاخر عن الموعد تعلمت على هذا المبدأ منذ الصغر فأذهب مبكراً لكي أتفادى التأخر والإحراج من قبل الأصدقاء.